Penkii ko kararan penki amu konoruun chepkondok, yo ke aalde akot ku chii teeng'ung, ikonoree yotok, aya ikees kuu pandek kuk anan ko inganuk kuk, ipikonoree yotok, ma mii chii netwae, korook ko ne mache ipiipu, ko piipu maeteneen kei, ma uu isoome, kitoon ma uu chito ne ke kochi so ko lechin kwa paishee. ko kararan penki kapisa, mache kepaishee penki amu, konori rapishek chok ko karanitu, ko penki kora, ko ngi mache isoom loon, ko ma etenin amu mi ropishek, ingen kole itinye rapishek eng' yotok, ko kararan penki anyun, ke konoreen chepkondok chok, so ko ripweech.